हाम्रा परिवार मे कामती मे पन्द्र जाना आदमी सब होई हाम्रा बाबा उ कामती मे सतर के उमेर के होई हाम्रा दाई पैसता के उमेर के । हाम्रा पापा कमती चालीस उमेर के हाम्रा ममी पैथिस उमेर के हमे कमती मे बाइस हाम्रा भाई पन्द्र उमेर हाम्रा अंकल पैतीस उमेर । हाम्रा आंटी बस्तिस उमेर हाम्रा अंकल ले बेटा पन्द्र उमेर हाम्रा बेटी पाच उमेर उकेबाद हाम्रा दोसार अंकल के उमेर तीस हाम्रा आंटी के उमेर उनतीस । ओकर बेटी के उमेर पाच बरिस उके बाद हमर दोसार एउटा अंकल लस्त अंकल के उमेर तीस हाम्रा आंटी के उमेर आठाईस उके बाद ओकर बेटी के । उमेर चार बरिस टोटल आकर के हमर घर मे यातना परिवार सब बा ।